טעלעוויזשאן ארבעט ס'איז דא א קאמארע וואס כאפט אויף ביזדערווייל די מענטשן, איינער רעדט, גיבט א רעדע, אדער מ'שפילט ספארטס, און אזוי ווייטער. און ס'גייט דורך א עלעקטראנישע וועג, קומט עס אן צו דיין סקרין און אזוי קענסטו אלעס מיט האלטן.